في أحد الأيام عثرت قطة فضولية على قد- قلادة سحرية تحت شجرة كبيرة ولما لمستها <hesitation> شعرت بطاقة غريبة وفجأة بدأت قلادة تضوي وذهبت معها إلى أرض عجيبة وألوان وأشياء غريبة، وقابلت حيوانات وأشجار تضحك، وقررت تستخدم القلادة لتساعد أصدقائها في مغامراتهم، ومع كل مغامرة اكتشفت قوة جديدة وصارت أكثر شجاعة، وبالنهاية رجعت للبيت ومعها مغامرات وقصص عجيبة.